Ny legioma tsy hita no tsy volaña vitsivitsy avao añaty taoña raiky a- añam-bazaha asperza, taboara, laïsoa, sofilera. Da raiky atao artisô vazaha da teña sarotsy hita mihitsy.